Ta hú na kuchoyómta hú yukuxó ha hanavidii, ha nunguan kuchó tá ho o on. tuna kó na vixhi yó nrivaó, ta dava ta xatanña inri o'on kii a uxa kii xhi ho o on. na nakueña na na ko kuiá dava na ko kuii dava na koo kuá, ta na kuajan tákuchóña yoní ta na kuijan ta nrua nimia nrua nimia ta inri na nri nruaña ta danguan kuchoña ana keo chika kao ta chika yó ta na kui kui ni na keo tá, dava na xa ni nrua ta na xa ni nruayó kaó ta ñá kui kui yó ta konrua konrua kueni mia tá ho o on. ku ku na inri komi a o'on kii najan nguan na kunre iniá.